Ti ntihi chjaséni, na ri e ni nti ṭoxríhi̱ni tji̱ni nte̱je̱, la ko ri xi ncha̱kotjin na ṭaxrje ko la ko ri tie la xrejo yaá yꞌe chojni, na nti tama ri nti pila ri foco la listo tseochehe, tseochohen kixin ó tie la ó sátsjiko choni, na tsikjea choni ko ri nte̱je̱, la o̱ ri nti̱a nta la taxrje ko, xi̱ka kolótse̱n na, o̱ koxi̱jna, la o̱ chino nte̱je̱ la taxrje, la o̱ nda̱nixra, la ri tie na nti ṭatsua̱xini na ri xro̱sinda̱kon, na ri lotse̱n na, nti kjátse ṭakjen ri kon ri tie, na ta ri ṭatsua̱nxini ri kolótse̱n, na ri xi̱jna la nóxin takjen xrohi azul ti nti xro̱sinda̱kon, la la ri nda̱níxran la ri tꞌóyákon la o̱ na nti ta ri ṭonoexini kexri nti tjejó ri ko, na na ko ri nkexrí tjejó ri ko, na cuando ri ó tixinka ri xrohi tjikoni na ó nti tikueni ri ko a kexri tjejó va, nari nti ri ko la ri xi̱ka̱ ri tie como noxíha na taxrje va, tjea va nke sinie va, na o̱ sátji va ijnko, ijnko nketi parte nti tsꞌejó va. Ri nohe va kixin nti xriha gente la ntaha ri nti sátji, na xi̱ka̱ ri koxroxe la koi na tie la xriṭjaka va, na ri konchi̱a la nti koi nti tꞌikoni ri tie avece ri nti tꞌaxrje na, tsjánka la o̱ tꞌoyakon, na nkojín gente la chꞌe creer kixin ri xi̱ka̱ ri konchi̱a na cuando nti itsje va chrona, nkojín ri familia a tsꞌen chrona pues nti nkojín tꞌiyehe ri familia, na, na ri gente óse na na̱xa̱ tinkachóki sin taha na avece ri jie na̱xa̱ ri tiempo í la avece na, na̱xa̱ tjejó yaá yꞌé la na̱xa̱ nti titekaon ri nti ri tsje ri konchi̱a chrona, na ri nti jeheni nti tinkachónkini díos na casi titeakohani ri nkehe xi̱kaha, na nti, na nti taha ri ko ri taxrje ri tie, na xi̱ka̱ tahó ri ko ri choxini ri nti taxrje tie, na ri xi̱ka ri koni̱a̱ a, kotóchi la koi tatso̱an va gente ri jehya nche, na nti ṭjankíxin tsjánka va la o̱ ti kotèntso̱ la nti tie la teotsínka sin la nti irꞌua na teotinki ixí nchetsínka ri nkehe tsikjiñehan rin cha̱kotjin na. Kaín ta ri ko nti ṭaxrje tie, na o̱ ixri, ixri va tie.